Raha ny firafifarafitry ny endriko sy ny anina aloha dia lehilahy aho fohy volo, tsy mahay mandrandrana aloha aho izany. Tsy de mahita olona mandrandrana matetika aho fa ny olona manodidina anahy indray a, de mtetika mirandrana, hitako.